Amerika madaniyati juda xilma-xilliklarga boy bo’lib, ularni madaniyatida <hesitation> kino, musiqa, telvediniya, gazeta, adabiyot va video o'yinlar sport yangiliklar siyosat, moda, texnologiya judayam rivojlangan bo’ladi. <hesitation> Ayniqsa ularning milliy <hesitation> urf-odatlari bor. Ularni kiyimlari, korinishi jihatidan <hesitation> va ovqatlari, ular ko’pincha <hesitation> tez tayor bo'ladigan ovqatlarni yeyishadi.